Ayu nini, <noise> nija naa- nahewa ushauri ni wama wamito kwamba, nireke na vana valume. vana valume si- sivaboha tuku, inamana fana ulumane na mntu mulume wakati ukari muhinja inamana, kwatete vintu vyamema sana vantu valume vatavana, vakovera sana, fana akukovere vii nawewe maurume, mara udome oko jiyo wapitire inda. Kwe mamasu akakuse sinosaka urete nanilu mazoea naavavantu valume hamuna navatavana hamuna, kikulu chenokuku, nokuseya mwarawane nini, usome usome kwa- kwa- nkwabidi, nosaka ukazana sana. Iri uweze kujaovika maisha iya- iya- ahu mbere vyaboha. Na chingi akanseya koniwou wonanilie wavalondela vantu va- vana valume au vatavana, inamana ku- kusababisha vari maisha yaku inamana vingi! Vamwari vakovera vii si- kwamba muntu akwendire au njoli hamnoa. Nii vinoji niakutamanirye kwamfano nojaju warumire maa- akakuhera mu- indea arikuhera inda, au kii kusina nasi okuku kokuhudumira hamuna. Yaani basi na irenda fyana isite, <hesitation> kwasababu kwatite mwa- mhu- mwana wajirani ajaahewa ndani muntu mu- muntu umutavana, bada yahewa irandani mtavana! Ura mtava na akisita, nasabuni vii youfurira yakava nishida. Basi ura muhinja ntuba hangaika vii mpaka wendemonera huruma mara kufula vii yaani na- namaji matuhu, basi <noise> ahangaika jiyo wee mpaka ejo kichuguke mwana, aujire aho mwena kwahiyo mwana kintuba yaani hangaika vineye hangaika neye, kusina na wokamsaidira tuku maana maisha naje kayi kura jire vyafafa, va- va- <noise> vaa- valabwabwauni nikumse niche susu takuwira, sotera hamuna. Yaani kati wowinu vivantu vakulu wasaka uvatere chenye volusa, na uwire kekele chevoka kusite. Haa wote wakuwilano ukiona ulumanyire sana hahala langa cheche chakufure ikiche chakufu chafumire na- na- mpuli, <hesitation> kwahiyo nunjiyo. Kwahiyo na mumahega umuhinja avire nimfano kwani ku- ku- kumuluse ku- imlange mwiyeku ku njira, akaniwonii mwamwavu ni bwabwa wusatera tuku, checha mfumire na- nokira njili. Kwe ihana wakonoboile <noise> kou- uvalondele avana vatavana, cheka chikakufumire nawenecha ura njira, bechamfumire hana wajirani saka wise wo, kaniwosaka jiyo, wine vyaboha haya wedome lakini che- chenaka kuwira sivyoboha hamnaa. <hesitation> kwa hiyo najiyo, kalonda ushauri wa vazazi, nkipatera mulume wani nikirorwa, najoji aaha antundeleee nkuja aaha, napati vana vane, maisha yakendela safi.